Jue yë mu'ux yë pix a'ax xi'ik myëdyak yaxpë nak y ko'o tyuwayn yoy nak yë nyakë jayëwi'idtyë awi'ink nak ya'ax awi'ink nak kyek yaj mobopë mobopë nay.